steingleyma því hvað er í það er kveikt á perunni eins og næstum því í hverjum einasta þætti við fórum á Skagaströnd og tókum þátt í síðan ætlar Markús að koma til okkar og kenna okkur fimm trix hvernig maður skrifar góða sögu af því það er manstu við viljum fá handrit smásögur og allt þetta manstu krakkaruv punktur is

það eru sögurnar ykkar það eru handritin og smásögurnar kíkið inn á

ég heiti Markús og ég ætla að kenna ykkur fimm trix til þess að skrifa sögur ekki hugsa um hvað öðrum gæti fundist á meðan þið skrifið allir rithöfundar endurskrifa og laga textann margoft áður en nokkur annar fær að lesa hann yfir hikið samt ekki við að leita hjálpar hjá einhverjum

númer

tvö það byrjar allt með sögupersónu hvort sem sögupersónan er feimin unglingsstúlka önugur sundlaugarvörður eða ofvirk geimvera leyfið henni að vera sannfærandi og trú sjálfri sér láttu hana svo standa frammi fyrir vandamáli erfiðri ákvörðun eða hættu og framhaldið kemur af sjálfu sér frægur rithöfundur

að semja sögu væri eins og að keyra bíl í myrkri þó þú sjáir ekki lengra en framljósin vísa þá kemstu samt alltaf á leiðarenda ef þú reynir að semja alla söguna í huganum

ekki vera samt hrædd við að breyta um stefnu eða leyfa sögunni að taka nýja leið ef þið finnið betri þið getið æft ykkur með því að fara út og hlusta á hljóðin í umhverfinu finnið fyrir vindinum og sólinni og andið að ykkur lyktinni úti ekki tekið eftir áður skrifið það niður og notið það svo til þess að skapa andrúmsloft sem fangar lesandann mikilvægast af öllu er samt að lesa lesa lesa og skrifa æfingin skapar meistarann í skrifum eins og öllu öðru ef þú getur ekki gefið tíma til þess að lesa þá geturðu ekki búist við því að geta skrifað þetta voru fimm trix til þess að skrifa góða sögu og ég hlakka til að lesa sögurnar ykkar velkomin í kveikt á perunni það eru komnir hérna fjórir skaparar og keppendur velkomnir krakkar hérna í gula liðinu eru Óðinn og Hrafnhildur takk og hérna í bláa liðinu eru Elías og

velkomin takk þau eru ekki ein hér í dag því þau eru með klapplið má ég heyra í bláa liðinu

þið systkini já hvernig gengur ykkur að vinna saman

hljóðkúturinn bregst við hljóðinu hleypur hér inn að miðju og stoppar rigninguna og nælir sér þannig í eitt stig fyrir liðið sitt það er komið að

fyrir keppendur ertu hræddur við eitthvað langar rennibrautir þér finnst ekki gaman að fara í

nei átt þú eitt sagnorð fyrir mig áttu uppáhaldslit Sægrænn mjög flottur litur ert þú hrædd við eitthvað rándýr átt þú eitt sagnorð fyrir mig já að hósta og uppáhaldslitur Sæblár verkefnið ykkar í dag er að mála málverk og smíða ramma utan um það það sem þið þurfið að mála er þetta sem þið sögðuð áðan þið þurfið að mála ég veit ekki alveg hvernig þið ætlið að leysa ykkar verkefni en þið eigið að að mála langa rennibraut að mála og hún þarf að vera

verður þetta mjög áhugavert eigum við að sjá hvað við

að kíkja í kassana þið eruð með lím og límband og það er kannski ekkert ekkert mál að líma eitthvað á rammann þið getið notað fjaðrirnar kubbana

spýturnar við erum með sama hérna megin hvort ætlið þið að byrja að smíða rammann eða mála myndina mála myndina þetta eru tíu mínútur sem þið hafið til þess að mála mynd og smíða ramma

gula liðið má ég heyra

af

gengur hérna byrjum á bláa liðinu ágætlega

vinna hér aðeins með sem er glæsilegt glæsilegt og þið eruð að smíða ramma já

já auðvitað þetta gengur ekkert smá vel en hérna hinum megin bara mjög

algjört meistarastykki líka þið eruð alveg já vitið hvað er að fara að gerast núna nei alveg hárrétt hvað stendur núna á bara að nota aðra höndina hvort viltu nota hægri eða vinstri hægri hvort vilt þú nota hægri eða vinstri sér maður eins og fluga eða ég held það ég veit ekkert hvernig flugur sjá þær sjá margfalt já er málverkið hérna allt út um allt hérna ég veit ekki alveg hvernig þetta endar en

vissulega eru það klappliðin sem svara spurningunum eruð þið tilbúin já það eru fimm mínútur eftir og tíminn fer í gang gjörið svo vel það eru fimm mínútur eftir og tíminn fer í gang gjörið svo vel

ferð okkar um landið höfum við hitt fullt af furðulegum fyrirbærum og hér á Skagaströnd hittum við fjóra sextándu

riddara á aldrinum átta til ellefu ára þá eru liðin klár fyrir fyrstu en að vanda er keppt í þremur íþróttagreinum sem er ekki keppt í á Ólympíuleikunum ein spurning hvernig eruð þið í skylmingum nokkuð góð hafið þið prófað áður nei en sigurviss greinilega hvernig eruð þið í skylmingum

hvort ykkar ætlar að keppa hann gjörðu svo vel og hérna megin hann gjörðu svo vel frændur munu berjast í

þeir eru svo systkinabörn

þannig fór fyrsta íþróttagreinin riddararnir tveir eitt stig til hamingju takk vel gert það fannst þér erfiðast í þessu

regla rauða drekans þið verðið að hysja upp um ykkur brækurnar og vinna næstu keppni en hvað fannst þér erfiðast í þessu mér fannst að stinga prikinu þetta er ekkert rosalega beitt nei fáum inn þá ætlið þið stelpur að keppa í fimm stökki á hesti aftur á bak hvernig eruð þið á hestbaki já en þú mjög góð þetta verður æsispennandi keppni í fimm stökki á hesti regla rauða drekans vann fimm stökk á hesti aftur á bak til hamingju takk þetta var mjög vel gert hvað heitir aftur þinn hestur

það ekki þetta er æsispennandi við fáum

við höldum okkur við hestana hvernig líst ykkur á það

hindrunarboðhlaup á hestbaki og þetta er tímataka já þannig fóru leikar í þetta skiptið til hamingju riddararnir tveir unnu

í þetta skiptið til hamingju krakkar takk en við byrjum hérna megin hvað fór úrskeiðis hjá ykkur

já við skulum bara hafa það þannig en ykkar hestur depill hann var í fullu fjöri já eruð þið kannski betri knapar en þau náttúrulega hæfileikarík í svona boðhlaupi já á hestbaki glæsilegt það er þá nafnið riddararnir tveir sem skráist á

æsispennandi keppni hér

þið megið taka gleraugun gleraugun var þetta erfitt já að vera með þau já þau náðu að klára eigum við að skoða já megum við nú sjá segið okkur aðeins frá ykkar málverki og ramma þetta

alls konar rammi lítur hann út eins og þið bjuggust við þið sáuð eiginlega ekki neitt

seinni fimm mínútunum aðeins beinna þá er bara búið búið að redda því þetta er æðislegt ég bjó til slím úr hverju lími og vatni góður grunnur í gott slím

kíkja hérna hinum megin þetta er æðislegt

sagt okkur aðeins frá þessu ég bara byrja eitthvað ljótt dýr hér sem er að flýja frá

getið

hvernig þið gerðuð rammann við bara

nú fara listaverkin í hilluna okkar góðu því við ætlum að vinda okkur að öðru þá er komið að hermikrákunni krakkarnir eru komnir með spjöldin og á spjöldunum er einn

apaköttur og eitt

eru liðin tilbúin já gula liðið eruð þið tilbúin já tíminn fer í gang núna og skipta og

er búið að fara yfir stigin og þau standa svona fyrir Hljóðkútinn fékk gula liðið tvö stig og bláa liðið eitt stig fyrir

nú er kominn tími að fara yfir spurningarnar fyrsta kláraðu málsháttinn hver er sinnar gæfu það er smiður segir gula hver er sinnar gæfu kokkur segir bláa Móna Lísa er án efa frægasta málverk í heimi hver málaði hana b c

og gula liðið svaraði líka a hvað er algengt að listamenn noti til að mála og teikna myndir a olíu og bláa liðið svaraði a og gula liðið svaraði c nú spyr ég keppendur standa þessi svör nei þið viljið breyta já hverju viljið

a standa ykkar svör já þá eru þetta úrslitin þá er ekki eftir neinu að bíða þið megið kippa í keðjurnar var

gula liðið sem vann hjá okkur í dag við sjáumst hress og kát aftur næsta sunnudag

hress og kát aftur næsta sunnudag